Pendidikan pasti penting untuk ita hataholi karna ita inama makahulu ala ta rasakan pendidikan ndia lo bek fa jadi pasti ala nauk kada ita rasakan pendidikan.